Mi piaci assai jucari a Rìsiku. E' un jocu sìmplici ma è mpurtanti la strategìa. Prima d'attaccari s'hannu a consolidari li propi posizioni. Li partiti ponnu durari uri. Certi voti, ni fermamu pi jiri a manciari e poi accuminciamu arreri a jucari. Ogni participanti hav'a accanzari 'n obiettivu. Vinci cu ci arriva pi primu.